कच्या खाने <hesitation> से ये सब <hesitation> फायदा हो सके जैसे कि कच्या भोजन में विटामिन, खनीज और वसा, प्रोटीन सब भर्पूर मात्रा में रहे जैसे ये सब के नष्टी <hesitation> और तुरूटी नहीं हो गई जैसे कच्या भोजन बोडी <hesitation> डिटोक्सिफाइ हो गई जैसे आउ कच्या भोजन मानसिक स्वास्थ के लिए भी बेहतर हो गई जैसे जब कि नुक्सान में <hesitation> कच्या खाना पचावें में मुष्किल हो गई जैसे आउ अगर खाना पूरी तरह से पच जाए तो <hesitation> भीसाक्त परदार्थ में मतलब जहरीरा पदार्थ बन सके जे।